धूम्रपान संसूचक म एक ठे सेंसर लगे रहेल, जो धुँआ मिले के बाद बजे लागथे। जेकर वजह से ओमन धुँआ के पता लगाथे।